بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آن مُست ای تینا ہیتاتے شروع کروٹ اسہ براہوئی نا شیئر سے آن کنا رسمے بد پاپہ تاریخدان کنا رسمے بد پاپہ تاریخدان گڈر ایلو گُد جولی زندہ مرے ای کنا خیال پائک کہ ہنداکہ شیئرے خواناٹ ہندانا پدٹی ہرا ای ہیتاتے تینا شروع کیوہ ہموہی ہیتاتان کنا براہوئی گری کنا چاننگ کنا سرپند مننگ کل ہنداکان شروع مریرہ۔ براہوئی اسہ بھاز مُتکنو زبانسے براہوئی تاریخ ٹی تینکہ اسہ بھاز بڑزاؤ جاگہس ودی کرینے۔ اودے نی اونا دودؤ ربیدہ غاتا ہُرس اودے اونا تولنگ بش مننگا ہُرس اودے اونا اینو آن پنچ صد سال ہزار سال پدی کاس ہُرس تہ یا اینو ہُرس تہ براہوئی دا ڈغار نا زیہا ہرا ڈیہہ ؤ ڈغا تولوکے دانا خواجہی ئے کرینے دانا خزم مسنے اور براہوئی داڑے کچا پنچ صد نیم سال مخلوق پارہ لیکن ای پاوہ کہ اٹکل ہفت صد سال براہوئی حکومت کرینے داڑے داڑے نا بندغ تینا زندگی ئے تینا زندے تینا وختے خل ؤ مش ٹی جُھر ؤ چیل ٹی گِدانیئا زندگی ٹی گدریفسا ہنانے ہموکہ وختاک کُبینا براہوئی آ بسنو اوٹی غاو ؤ جنگاک مسُنو اوٹی ڈُکالاک مسُنو اوٹی لنگڑیک مسُنو اوٹی خوشیک مسنو ءَ او کُلے براہوئی نرینہ ؤ نیاڑی اسہ ہندنو زیباؤ وڑسیٹ گدریفینو کہ ہراٹی اوفتا نن اینو پدی ہُرنہ تا تاریخ نا مون ہُروک ٹی ہُرنہ تا تاریخ نا غالف ٹی شاغنہ تا تو نن سرپند مرینہ کہ براہوئیک بھاز سوگو وختس گدریفینو بھاز زیباؤ وختس گدریفینو او بھاز گچینو وختس گدریفینو انتئے اوٹی دا مسُنے کہ اسہ بندغسے نا مجبوریس مسُنے کاریمس مسُنے اونا ڈغارے آباد متنے تو اوٹی براہوئیک مُچ مسنو اشر کرینو اشر کہ ہمودے کہ اشر نا ہچو اودے پوریاس ہچ اودے ڈیھاڑیس رسینگتنے او کُل مُچ مسنو اشر ٹی شامل مسنو اشر کرینو اوٹی او اسہ میل ئس تھڑینو او او میل تھڑینگانے تو میل ئے براہوئیک بُھر کرینو کہ براہوئی ٹی میل ئنا بُھرتے اسہ کچ ئس مریک گڑا کنا خیال پائک بیستُ ہفت بُھر مریرہ یا سی ؤ ہفت بُھر مریرہ تو دا بھُر کرینو اور کل آن مالو اشر ٹی ہرا بندغ بسُنے او بندغے ہمو میل ئنا سینہ ئے تسنوتہ۔ او میل ئنا سینہ دا خاطران اونا اسٹ تو اونا اُست بڈی مرے اونا او خوش مرے کہ مالو بس اوفتے ٹی اسہ رِیس ئس ودی مرے تین پہ تین ٹی کہ اے پائے ای مالو بریو اوٹی کُل آن بھلا سوچ دا مسُنے کہ ہرکس ہخس مالو برسا کرور دا غریبنگا بندغ نا کاریم ہموخہ زو چُٹو پُورو مرو اور اخیرا تینا سر مرو۔ تو اوڑکہ دا مسُنے کہ او اشر اسہ قسم ئنا ہندنو خوشیس مسُنے اوٹی او شیئر خلکُنو باگلاک تا مسُنو کُننگ تا مسُنے کل گڑا مسُنے اسہ دے ٹی اِرا دے ٹی ہمو بندغ نا ڈغارس مسنے تو اونا بندے شاغانو لنگار ئس مسُنے کین ئس مسُنے انتس مسُنے چھٹ کننگ ئس مسُنے اگہ اُراس تو اونا سنگرسے راست کرینو اونا منہ ئے جوڑ کرینو اونا گِدانے جوڑ کرینو یعنی وڑ وڑ ئنا اشر قسم قسم ئنا مسنو پاٹ گُڈانو مش آن ہُشنگ کہ ہیسُنو بسنو برام سے کہ سانگ سے کہ تو دا اوفتا رسم مسُنے اوکان پدا دا مسُنے کہ خوشی ٹی ہندن مسُنے کہ او بٹنگوکاک تا یکہ مسُنو بخیرٹ کروکاک تا یکہ مسُنو اِرغ تروکاک تا یکہ مسُنو دا ہر ٹولی ٹولی آ مسُنو ہر ٹولی ٹولی ہر ٹولی نا بھلن اسٹ ئس مسنے ہر ٹؤلی نا بھلن اٹ ئس مسنے تو دا مسُنے ہندا ڈولٹ ولدا ہراکہ اوفتا غم مسُنے ہراڑے کہ او اوڑے مرک ئس مسُنے اسہ بندغس دا دنیا غان فوت کرینے دا دنیا غان وے شون مسُنے ہنانے تو او مرک ئنا دا مسُنے کہ مرک ئٹی ہر اُراغان تینا نیاڑی تینا بشینک ئے تینا کاٹما تخانے اور نُت ئنا زرس تینا بشینک ئے ہرفینے ہر اُرانا نیاڑی نرینہ تینا اُرا غان اسہ دغرس اسہ کُچین ئس اسہ چھتیس اسہ ہیٹ ئس اسہ مَت ئس اسہ خوڑدہ ئس اسہ میل ئس ہرفینے او اسٹ ئس ضرور مار کرینو دا گڑاتان اسٹ ئس درینو ہنانو اگہ چٹ متنے تو اسہ او کُکڑ ئس ہرفینو درینو ہنانو دا ہندا غم ٹی ہندا مرک ٹی نیاڑی اِرغ بسینے چھار دے تُوسنے دہ دے تُوسنے ہفتہ ئس تُوسنے او ہمو مودہ ٹی شامل مسُنے ہمو مونجائی ٹی شامل مسُنے ہمو مرک ئٹی شامل مسنے اور تینا خذمتاتے بھی کرسا کرینے داٹی کس اودے پاتنے کہ نی انتکہ اسہ نیاڑی سے اُس ہفتہ ئس انتئے دا اُراٹی رہینگسہ او ہفتہ سے کا سلیسُنے ہمو ایلوفتا خڑینکاتے پاک کرینے ایلوفتے اوفتا اُستے بُڑزا کرینے اوفتا دا ہندا کہ غمے ہندادے گیرام کرفنگ نا کوشش کرینے۔ دا اوفتا مرک مسُنے اے اوفتا اشرمسُنے۔ برام ہندنے برام ہندن مسُنے کہ برامک ہرا وختا شروع مسُنو تو برامتے ٹی براہوئیک باقاعدہ برام آن تُو ئس مالو او کہ ارے دھول ؤ چاپے شروع کریرہ اودے براہوئی ٹی پارہ شادمانی اوکہ ارے تُو ئس مالو شادمانی مسُنے او کہ ارے ورناک ہمو علاقہ نا ہمو قوماتا ایب ؤ کھیب ئنا ہرا ڈیھک مسُنو او کُل ایب ؤ کھیب ئنا ڈیھ تا بندغاک برام نا ہندا چاپ ٹی خوشی ٹی شامل مسُنو اِرغ تینا اُراتے ٹی کُنگنو چاپ ٹی بشخ ہلنگ کہ او بسُنو بسُنو او چاپ ٹی باقاعدہ چاپ خلوکاتے مُچ کروکا اسہ بندغس مسُنے اوفتے ولا چاپ خلکُرہ ہرا دُوتا تا چونکہ چاپ خلنگان اوفتا دُوک ہُسون مسرہ اوفتا دُوک دمدرینگارہ اوفتا دُوک پوتڑینگارہ تو اوفتے تیل تننگاکہ تیل اٹ چرپ کریرہ تینا دُوتے چاپ خلکُرہ او برامان تُو ئس مالو پانزدہ دے مالو دھول خلکُرہ دھول خلوکائے لوڑی پاریرہ چاپ خلوکاتے چاپیک پاریرہ اوربراہوئی نا چاپ ارے براہوئی نا او چاپ افک ایلو ننا ایب ؤ کھیب ٹی ہرا قوماک کہ چاپ خلیرہ او چُونکہ او چاپ ٹی تینا جان ئے سُرفرہ تینا او تینا اسہ نشان تیرہ جانے تینا براہوئی نا چاپ ٹی او گڑا افک براہوئی نا چاپ ٹی اسہ نرینئیس ارے اور چاپ ئے ہرا وختا نن پد ٹی کانہ چاپ ئنا تو چاپ اسہ غاو ؤ جنگاک مسرہ اوفتا اسہ ٹریننگ سے اور ٹریننگ تا ہندا چاپ آن شروع مریک او دا اسکہ کہ براہوئی رسم دا اسکہ کس جنگ ئنا میدانا تینا زغمے دُوٹی ہلککہ تینا اِسپرئے ہرفیکہ پیشتماکہ تو اوٹی دامسکہ کہ اودے پدی ہُننگ اوڑکہ معیار اسکہ کہ داسہ او زغم تو اِننگ ٹی اے اگر کس پدان اودے خلیک تو اود کہ معیار اس کہ او پدا چک خلے تو گڑا او دا چاپ ئنا پیری ہندا خاطران جوڑ کننگا کہ اسہ زیباؤ ڈولسیٹ او پیریس تسکہ اونا پیری ٹی دا اس کہ تینا پدے ہُرِو او جاگہ سیک گوڈ خلیک چاپ خلیک تو او گوڈ خلنگ نا تہ چاپ ئنا تہ مقصد دادے جنگ اسہ ہندنو جاگہ سیک بسکہ سرمسکہ اودے گوڈ خلوئی تماکہ اور ہندنو اسہ گڑاسے بجینہ کریکہ ہندنو گڑاسے خل سے ٹی تینا بجے تسکہ اگہ اِرا بندغ بچارہ جنگ ہندن مُرغن مسکہ اِرا بندغ بچارہ تو دا اِرا بندغ بج بج ئٹی تسرہ او دانا مون داپاسوئی مسک دانا مون دا پاسوئی مسک توتینا چھار مسُرہ تو چھار بج بج ٹی تسرہ چھار پاسوآن انتئے کہ چھار پاسو او نہ دے ٹک اے دے کیہلینگے کتبے جوندمے تو دا ہندن تینا مون تے چھار پاسو آن تسرہ تو تینا دشمن تو مون تننگے شروع کریرہ دا بج بج ٹی تسرہ ۔تو دا مُچا ننا چاپ ئنا تہٹی ننا جنگ ئنا تیاری شاملے جنگے ہیل کننگ شاملے ۔اوٹی ہمیشہ جنگاک مُست مسکہ کُلو کریرہ اسٹ ایلو تو غاو کریرہ کُلو کریرہ جھگڑہ کریرہ تو کُلو نا دا اسکہ کہ او کُلو ٹی دا اسک بندغ پیہنو پُچ بیناکہ تینا تینے صاف سُتھرا کریکہ صفا کریکہ تینے مشاکہ کاٹمے تینا بےشولاکہ اور اود تینا دستارے زیبا غا تفیکہ اونا انتاتے ولاتے دستار نا خلککہ ہرا کہ اونا اٹ ول اسرہ انتئے کہ دستار بندغ نا دستار براہوئی نا دستار کفن نا کچ اسکہ بندغ نا نتان کاٹم اسکان دا اونا دستار نا کچ اسکہ او سمجھہ او دستارے کاٹما تفنگ نا اِرا مُسہ وجہ اسو باسُنی آن بچینگ غاو مسک جنگ ئس مسکہ زغمس اونا کاٹم ٹی لگاکہ تو اونا بچفیکہ کاٹمے تہ ایلو دا اسکہ او کہسککہ تو دا پیہُننگا ہراکہ دستار اس اونا کفن اسکہ۔ او اونا دستار اونا کفن جوڑ کننگاکہ تو او چاپ ئنا پد ئنا ہرا ہیتاتے پاریٹ نمےکہ چاپ انتس اسکہ انتکہ چاپ مسکہ چاپ ئنا دا اسکہ کہ او کہ ارے خوشی تا ہم اسک لیکن اوفتا جنگیئا تیاری بھی اسکہ ہرادے کہ اینو پھگہ دا ہراکہ چاپاک چلینگ ٹی او یا ایلو مخلوقاک ہرا چاپاتے خلنگ ٹی او او تو تینا جانے نشان ایترہ تینا جسمے نشان ایترہ سُرفرہ تینا شیف ئنا بشخے سُرفرہ یا مون ئنا دا ہندنو اسہ گڑاس کیرہ ہراٹی اوٹی نرینئی مچٹ خننگک اوٹی کہ پین گڑا خننگک تو دا اوفتا چاپ اسک ولا ہندن برام شروع مسکہ خوشی شروع مسکہ خوشی ٹی بٹنگوکاک اسرہ بخیر کروکا اسرہ اِرغ تروکاک اسر دِیر تروکا اسرہ دا کل اسر ولدا ہر قبیلہ قبیلہ نا شروالاک ہر علاقہ علاقہ نا بندغاک ٹولی ٹولیئا دا برام تے ٹی برسا کریرہ او ٹولی تے ٹی ہشتاد بندغ صد بندغ پنجا بندغ بسُرہ اوٹی شروالاک اسرہ قبیلہ غاتا ہر ہر ذات ؤ قبیلہ نا شروال اسکہ او بسرہ او داٹی شامل مسرہ تو دا شامل مسرہ دافتے ہندافک مخلوق نا ہندا ہرا ڈیھ ٹی کہ دا برام اس خوشی اس او کل بخیرٹ کروکاک اسرہ او کل خلق خواجہ اسرہ اوفک کہ ارے مہمان الوس اوفک خلق خواجہ اسرہ او وختا او ڈیھ والاک ایلو قبیلہ غاک اوفتے کہ مہمان اسرہ ایلو ذات والا اوفتے کہ مہمان اسرہ ایلو ٹکاک اوفتے کہ شروالاک اوفتے کہ مہمان اسرہ۔ تو دا برام اسکہ اے غم اسکہ دا اشر اسکہ دا گڑاک اسرہ۔ ہنداوڑٹ ہرا وختا کہ اوفتا غاواک جنگاک مسرہ تینا جنگاتے ٹی تینا غاواتے ٹی براہوئی نا رسم براہوئی نا دود دا اسکہ کہ براہوئی اول تو دا اسکہ کہ ہرا تینا دشمنا ہناکہ اودے توار کریکہ اودے ہکل تسکہ اودے ہُشار کریکہ گڑا خلککہ تہ ہکلان بغیر اوڑتو غاو کتوکہ اوڑتو جنگ کتوکہ اوڑتو جھگڑہ کتوکہ تو داسہ جنگاتا قسماک اسرہ تُوفک اٹ جنگ ئنا اسہ یکہ او قسم ئس اسکہ زغمٹ جنگ ئنا اسہ یکہ او وڑس اسکہ انت ئنا دُو ئٹ جھگڑہ نا اسہ یکہ او وڑس اسکہ ہندا ڈول دافتے ہراکہ دُوئٹ کریرہ اودے پاریرہ مُچ ءَ لغت نیاڑی اگر چُھناسے خلککہ اودے پاریرہ مُچ ءَبِچات ءَ اگر کس ایلو نا پُژہ غاتے ٹی ہلککہ انتئے کہ داسہ ایلو زبان تے ٹی تو ہندنے کہ پُژہ اگر براہو انت ٹی اردو ٹی انگریزی ٹی پارہ Hair بس ختم مس اچھا اُردو ٹی پارہ بال یا سندھی ٹی پارہ وار یعنی اسہ انت سے داڑے دہن افک براہوئی ٹی براہوئی ٹی جھنڈ اسہ یکہ او گڑاسے بوز بوژ اسہ یکہ او گڑاسے پیشکو اسہ یکہ او گڑاسے بھرَو اسہ یکہ او گڑاسے پُٹ اسہ یکہ او گڑاسے ملس اسہ یکہ او گڑاسے ولدا می ئنائے ہرادے کھاس پارہ تہ ہیٹ ئنائے اودے رسم پارہ اُچ ئنائے اودے کھاس پارہ یعنی دا سادارتان ہلیس بندغاتیکا دانا ہر اسٹ نا قسم وڑ یکہ اے تو دافتا پنکو یعنی براہوئی داخسو تالانو اسہ زبانسے داخسو کُڑمبو اسہ زبانسے کہ اوٹی ہنداخہ لفظ ارے ہنداخہ لفظاک اریر تو گڑا اوٹی مُچ ءَ بچات نیاڑی نا اسکہ مُچ ءَ لغت نرینہ غاک کریرہ نی چاہسُسہ مُچ ءَ لغت پنجہ بُونڈا یکہ او گڑاس اسکہ ریش ءَ پیشکو یکہ او گڑاس اسکہ گڑا ہرا وختا زغم ئنا بسکہ او زغم والا جنگس اسکہ لٹ لٹ و باٹو پاریرہ لٹ ئٹ خلوکائے خلٹ خلوکائے خل ءَ خُو پاریرہ تو دا جنگاتا قسماک اسرہ وڑک اسرہ یکہ یکہ اسر دا وڑ یکہ اے وڑ یکہ تو ہرا وختا کہ تُوفک والا بسکہ او ولدا یکہ او اونا اودے جنگس پاریرہ او بھلا جنگ اسکہ تُوفک اٹ یا زغم اٹ ہرادے کریرہ۔ تو او تینا مون ٹی ہرا اونا دشمن اسک اودے ہکل تسکہ ہکل آن پد خلککہ تہ وختس دہن ہم مسکہ کہ اِرٹ ہرا وختا کہ تینا مون پہ مون سلیسرہ تو ہکل تروکا ہکل تسکہ ولدا اید پاریکہ تہ اولیکو دُو ئے نی خلک اے پاریکہ تہ اولیکو دوئے نی خلک داسہ دا تومکاتے ٹی اسٹ ئس دُوئے خلککہ یا دا خلککہ یا اے خلککہ تو دا مس ہرا مُرآن بسس مُر آن بروکا تینا دُوئے خلککہ او ٹی دا مسک ہکل آن پدا اگر اسٹ اسٹ ئس توے توننگ کتوکہ او نک تہ توننگ متوسہ ایتو تہ نتے جاگہ تننگ کتوکہ نراکہ بج تسکہ جنگے بج چوکا نا پد اٹ براہوئی ہنتوکہ او بجی مسکہ سرپند مرک کہ اود تینا تینا خلفنگے تینا انتے بے سوبی ئے منا گڑا اونا پدٹ براہوئی ہنتوکہ ہندا ڈولٹ کس ئنا دستار تماکہ مونی پدا دُو اوڑا ہرفنگ متوکہ اگر کس ئنا ٹوپ تماکہ اوڑا پدا دو کہ اونا بے عزتی مس پدا دُو خلتوسہ ایہا تہ اور کس پاریکہ ای جنگ کپرہ ست کپرہ تو کس اونا پدٹ ہنتوکہ جنگ ٹی نیاڑیس اچانک پیشتماکہ تینا چیر چیرا گُدے اگر تالان کریکہ تو نیاڑی پیشتماکہ ہراڑے پانے خونک مسسو لیکن پدا بندغاک ہڑسینگارہ نیاڑی نا عزت کہ او ولا مونی جنگے دتوسہ یا قرآن شریف ہندن پیشن مسکہ او جنگے مونی دتوسہ اگر دا جنگ مس کس یام ٹی تموکو متو قبیلہ آک مسو مس ہنا اوکا پدا نیاڑی ہناکہ خون تے بشخ کرفیکہ نیاڑی ہناکہ لٹاتے بشخ کرفیکہ نیاڑی ہناکہ بھلا بھلا اور نیاڑی ہمیشہ امُن نا نشانی اسکہ نیاڑی ہراڑے ہناکہ چو مسڑ اسکہ اسٹ نا ذائیفہ اسکہ اسٹ نا ایڑ اسکہ او نیاڑیس اسکہ اور نیاڑی جنگ ئنا یام ٹی بسکہ نیاڑی آ دو بھی ہفنگ متوکہ دا کل گڑاک اسرہ اوکان پدا ہرا بندغ کہ غلط کریسس ہرا بندغ گناہگار اسکہ اود اے نا جاگہ غا ہناکہ ہراد کہ ہراڑتو ناجائز غلط مسس اود اونا جاگہ غا بسُرہ اودے عزت تسرہ اوڑکہ توسرہ کماشاک فیصلہ کریرہ قبیلہ غاتا اوڑے ٹکری مسکہ اوڑے رئیس مسکہ اوڑے میر مسکہ اوڑے معتبر مسکہ سڑداراک مسرہ او فیصلہ کریرہ او حق ؤ سچا فیصلہ مسکہ راستا فیصلہ مسکہ ایمانداری آ فیصلہ مسکہ اوٹی کس تو بے انصافی متوکہ دا اوفتا فیصلہ غاک مسرہ ولا ہمیشہ لٹ ئے براہوئی لٹ ئکہ اخس اونا شاغنگاکہ پیسہ لٹ ئے یا خون ئے براہوئی پیسہ ئے تہ واپس التوکہ اونا رواج اسکہ کہ او خونے دا خاطران ہلتوکہ او پاریکہ ای تینا کہوکانا دترتے یا ہڈاتے یا سُوتے ای خسالپرہ کُنپرہ ہندا ڈولٹ لٹ ئے او پاریکہ ای تینا جان ئنا انت ئنا دادے ہلپرہ دا اونا رسم ٹی ہرا وختا غاواک مسرہ جنگاک مسرہ یام تموکا بندغاک مسرہ اسہ قبیلہ ہڑینگاکہ ایلو قبیلہ والا یام تمارہ دا اوفتا دا مسرہ ہندا ڈولٹ براہوئی ہرا تینا زندگیس گدریفیکہ براہوئی نا زندگی کل آن زیادہ دا اسکہ کہ او مالداری اسکہ او کہ ارے کھر خوافیرہ یا لنگار کریرہ مُلکاتے تینا سنبھالار زمینداری کریرہ یا دا اسکہ کہ انت کریرہ ہمپ ءَ بٹ کریرہ ہمپیرہ دا سندھ ؤ خراسانا ہمپیرہ ہنارہ بسُرہ اور براہوئی تا دا زندگی اسکہ اور تینا زندگی ئے ہنا اِرا مُسہ کاریم تے ٹی اوفتا اسرہ او ہمیشہ تینا گدانیئا زندگی اسکہ اوفتا کہ کُھرک اسرہ کھر تے تینا خوافیرہ مالتے تینا خوافیرہ ہا یا مُلکاتے تینا لنگارؤ ناڑی کریرہ دا ڈول تینا زندگی تے گدریفیرہ دا اوفتا زندگی نا دا طریقہ آک اسرہ۔